komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um könnun á læsi íslenskra barna kynnum okkur fótboltamenn sem fengu

ég heiti Sævar og nú verða sagðar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

og níu löndum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

til að bæta lestrarfærni

svokallaða á þriðjudag sem bestu leikmenn ársins í heimsfótbolta messi hefur hlotið verðlaunin oftast allra sex sinnum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

valin besti leikmaður mótsins og fékk líka sem markahæsti leikmaðurinn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

stjörnufræðingar hafa fundið

sem er að gufa upp umhverfis hvíta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

í fimmtán hundruð ljósára fjarlægð frá jörðinni er hvítur dvergur sem vakti áhuga stjörnufræðinga þegar þau beindu risasjónauka í Chile að hvíta dvergnum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

með því að skoða efnin í skífunni komust stjörnufræðingarnir að því að

óheppna líktist Neptúnusi í sólkerfinu okkar aldrei áður hefur neitt þessu líkt fundist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 jólakötturinn húsdýr hjá Grýlu og Leppalúða hefur komið sér fyrir í kofa í fjölskyldu og húsdýragarðinum búið er að vara við kettinum með skiltum og sterkum lásum en örugglega best að styggja hann ekki mikið